ما الشهر المفضل لك، ولماذا تستمتع به؟ شهري المفضل هو شهر رمضان، لأنه بيحمل معه روحانية خاصة وأجواء تجمع بين العائلة والناس في هالشهر، تحس بالسكينة والطمأنينة، والجلسات بعد الإفطار تكون مليانة بالحديث الطيب والضحك ويعطينا فرصة للتأمل والتقرب لله، وكمان فيه الخير والبركة اللي تخلينا نستمتع بكل لحظة فيه